<hesitation> Ity zao sy de fantako loatra le mahatonga le hoe: ino mahatonga le rano mangotraka amin'ny maripana ambany, fa le karaha aminay zao an rano an mangotraka amin'ny maripana ambony fogna. Rehefa ambony ny maripana de sy maintsy mangotraka fogna izy zegny na amin'ny ambony io na amin'ny ambany.